Aa kongoi mising, <hesitation> amitwogik chata achame yakang'et karoon <hesitation> ko ko rapwonik, achame rapwonik ako rapwonik ngi ng'i ng'i paishe anan ng'iam karon kokonin kimnatet siaee kasishek kuk chepo petut ako mokoikas rupet <hesitation> mokoikas rupet kokeaam rapwonik karon, <hesitation> rapwonik ko amitwogik ako yekichaptoi ke- ke yakakiip eng' imbar, yeka yekakepol eng' imbar, nyikiuni, keun kotililitu ane netyo kinde ma <hesitation> kinde ma akende peek, sokoruryo korurye pechotook <hesitation> korurye pechotok eng' ke eng' saishek chotok chotok chotok ka kie chekiitchini, kikanye koruryo kapsa koruryo ipko kok koruryo komie, neng'iam iame ikase koanyiny, <hesitation> keamdai kiamdai chaik rapwonik, ko <hesitation> amitwogik chotok cha achame, kongoi.